निगेरिअन् चुल्तुरे ब निगेरिअन् चुल्तुरे र, निगेरिअ जय्के यव् थनय् मुल्तिप्ले एथ्निच् ग्रोउप्स् सेम् बेज अबुनय् मेसि चुल्तुरे। भिस्नि चुल्तुरे रव् तोतल् पाँच सौ बीस सात लन्गुअगे दुन्गो, अर् जय्निगिद् रव् सथ् थय एक्सिन्ग् जबय्। निगेरिअ न हज़ार सौ साठ पाँच दिअलोगुएस् अर् एथ्निच् ग्रोउप्स् थयेर्। थे थ्री लर्गेस्त् एथ्निच् ग्रोउप्स् प्रेसिदेन्त् होउसेस् योरुबस् अन्द् इग्बोस् इन् सोउथ् असिअ। निगेरिअ इन् थिस् लिन्गुइस्त् लितेरतुरे नितक एमेन्सि फमोउस्। इन् गमेस् फ्रोम् निगेरिअ, फूत्बल्ल् ओर् गेलेये अरे फिफ वोर्ल्द् छुप् प्रो पर्तिचिपतिओन् कलमे। सुपेर् एअग्लेस् मेन्से नतिओनल् तेअमब् इस्नि हिघेस्त् रन्किन्ग् मेन्से तेअम् जय्निग् फिफ वोर्ल्द् छुप् स्प्रओ। देर्हने हयेन्, बिस्नि फूद्सरे चुइसिने सव् फुफु अरे सुय दुन्गो। छ्लोथिन्ग् सव् बिसिर गुलव् गुलव् रोबेस् कने। जय्को अय् बुब हने, अर् केप्स् बुर्गने जय्को फिल हने।